Akakanen ne tuo benang <hesitation> satu pokeine tua sanimuka lewelawengi to oh tamea mosumupul jadi mome bubur wenang sapelaan sapelaan nea teaken <hesitation> midal napelania midal bubur wenang nitus bahasane tua weansi tanta pumuy mowangker bubur wenang odoh memang sedap pagi pagi, pagi pagi sa tanomapedam apanowak komea spuldi tatikoh jadi imea momanamea mea momesa mana mea mema mu dikasade malpo wangkerna tacuma mpea memang sedap papeanan dang medito meminake bumbu pernawiwungkula pinake bum <hesitation> ngarena kwa sil tu sil hee papakean ee bumbu sapa ndapa <hesitation> midal muin tinutuan muin heeh saturu kula pae koa kakitan ninumu pumang kero nimu lumakure ne nyaku lao masa koman muangkelanatusi muwangker en memang sedap katuum saku par apa tame mo katu malas mea doh memang sedap pa pasiwona. Wean kase si kampit kusa diketoana toh diketoana sasea owi memwila nenyaku wisam pewangkelan bubur wenang wiaini onde koaleng kumokan koaleng kumokan weansi kampit kum mowangkir wo kasedapasi wona haa wenala bumbu tusapane tusa bubur wenang wen sapa ohh nitum papakeang nian kangkong, kaput, ahh lengkali paso keanala mi ko paarte kumaan itu kwa bumbunau itu kapitu kapitu kangkong man <hesitation> kaput kolei kaput kolei haa itu kekanan tradisional wiam benang itu memang pilanea bubur manado